sarla mi tawe fijirde doggudu maube e mi tawe gollorobe didi finawa, natobe kulle. Gono toy mi ɗo nati latorngol arendere ngam waɗugol nate, a tawai naɗɗomo a nannta inne moɗum mo nanta jante mo ɗun sai ngara tawan natal e dari. Kono kan ɗeme e gurna muɗum, ndaraɗun annada. amma latiɗe fijirle doggudu e ɗo neɗɗo to hewa jamu e chellal fu hewtayi doggu.